Koromje be leso. Koromje be do sila dum ha sifakaare on ngam himbe va'a dow mai joda siwta to be somi, leso bo bedo siga dum ha sudu ngam goddo wala siwta to somi jemma. Bedo wada leso be koromje pat ha sare ngam beddina sare vodugo be daraja. Bedo wada leso be koromje be kataako on ha babal kafinta en.